Koa resaka karazan̈a mofo. Mofo Karakory ma zo? Misy edy e gatô e, mofo dipay mofo. Gatô zen̈y araiky misy kiraimy, mofo dipay zen̈y araiky maiky afaka asian̈a frômazy ndraiky dibera zen̈y an̈ati-nany. Aviô mofo zen̈y misy masin̈y misy koa araiky masy mamimamy.